Masalah guring lah. Amunnya guring nih menurut ulun, nya semakin tuha manusia nih semakin singkat guringnya. Yang ulun lihat lah, kuitan kaytu nah. Abah mama kaytu tuh semakin singkat guringnya, kada tahu kenapa? Kai nini tu semakin kada- kada lawas kaytu nah, guring. Nah munnya menurut ulun, saumuran ulun umur dua anam lah. Itu yang pas itu tujuh jam lah, tujuh jam lapan jam itu sudah standar pang tuh. Sudah pas kada kelawasan kada kesetumatan. Amunnya baya tiga jam, nah itu ngalih am. kada pas gasan awak. Soalnya pas guring itu kita, awak ni meregenerasi kaytu nah membaiki napa- napa nang rusak. Misal ya kalo, kita makai hati, pakai lambung, habis tu napa- napa nang ada di dalam tubuh nih. Misalnya kita guring, nang dalam awak ni nya <hesitation> istirahat jua kaytu nah. berkurang gawiannya kada tapi lapah. Misalnya kita kada- kada guring lo, nah kita makan, makna kena parut pulang mencerna. Napa- napa kah digawinya. Makanya munnya menurut ulun, makan tu disedikit lah daripada <hesitation> daripada banyak makan tu lebih mengalihi. Mengalihi gawian awak tu nah. Banyak gawiannya ya kalo? Kena menyaring pulang, racun lah, napa kah? Jadi bujur tu, misalnya lebih baik makan sedikit daripada banyak. Misal bebanyak tu kan makin lawas lo gawiannya? Kada- kada nyaman jua di awak kena lakas ngantukan misalnya msialnya kakanyangan ya kalo? Beisukan tu munnya ulun tu koler pang makan. Amunnya makan beisukan, bagawi tu ngantuk. Nah jadinya kada baik lo gasan. Tapi inya tu tergantung jua pang lah, ada jua urang- urang nang harus makan dahulu pagi. Tapi menurut ulun kada harus jua pang, tergantung urangnya nih handak. Misalnya inya beisi magh, kada kawa ai ya kalo kada makan? Harus makan tunggal dikitan. Kada papa tunggal dikitan tapi racap kaytu nah. nah tidur tadi tu amunnya sehari lah tujuh jam yang standar menurut ulun, amunnya labih itu, nya kelawasan guring kada nyaman jua guring tuh. Amunnya sahari sampai dua belas jam, uma mengalu kapala amun jar urang dayak tuh. Ngalu, misalnya amunnya urang banjar nyambatnya pusang kepala. Nyambatnya pas bangun tuh haning ya kalo? Handak kayapa- kayapa tu rasa kulir. Nah kada baik jua kalawasan. kasatumatan kalapahan pulang. Jadi ambil tangah- tangahnya aja. Tapi menurut dokter kada tahu pang berapa lah, nih menurut ulun aja nih tujuh nih, kada tahu. Soalnya amunnya begawi lah, begawi misalnya tujuh jam. Sehari tuh dua puluh empat jam, tujuh jam begawi, tujuh jam guring. Nah sisanya tuh kawa kita gasan santai, napa memikirakan apa kah pina merokok kah, napa kah digawi. Mikirakan apa pulang plan- plan nang handak digawi nih. Apa pulang rencana nang handak dicapai. Nya kan ada visi ada misi ya kalo? Ada nang tujuan jarak dekat, tujuan jarak jauh kaytu nah modelnya. Nah jadi paling kada tu ya itu, tujuh jam begawi tujuh jam guring tuh empat belas ya kalo? Empat belas tambah empat belas dua lapan, berarti berapa yo lah? Misalnya handak pas akan dua empat nih empat belas tambah sepuluh. Nah sepuluhnya tuh beapa pulang? Handak makan, handak bejalanan, soalnya msialnya kepala nih lah kita di rumah wara, buntu. Baku kaytu nah kda kawa bepikir napa- napa, harus keluar dahulu. Nya <hesitation> misalnya keluar nih kita belihat apa kaytu nah, jadi ada dapat inspirasi kita. <hesitation> amunnya kaya ni kayapa? Inya semakin banyak pengalaman semakin dewasa manusia, ujarnya kaytu pang lah. Nah kaytu. Amunnya guring nih paling penting pang, soalnya misalnya inya guring kada tapi baik hidupnya kada baik tuh jadinya tuh, ngalih.